Hoihoi wau i ka hākui ‘ana, ‘o ia ka ho’ohana ‘ana i ka māhu a me ka uahi e ho’omēhana mua i ka wai a ma laila e puka ai ka māhu e kuke ai ka ‘ai ma loko o nā ‘ie li’ili’i. A laila hoihoi pū wau i ke ‘ano o ka palai ‘ana iā lākou e ho’okāwili ai i ka ‘ai. Ho’ohana ‘ia ka ‘aila, ka ‘ai a laila kau i loko o kēnā kini, ho’oluliluli, ho’okāwili a palai ‘ia ka ‘ai.